والله لو جاني خيار, أفضل أكون قبل شريكي, لأني أعتبر إن الفراق يكون أصعب على الشخص اللي يبقى, إذا أنا رحت لول, أكون ظلم- ضمنت إني ما يشيل هم فراقه بعدين, طبعاً الموت شي صعب, بس أتمنى يكون في حياة مريحة له بعدي, حتى من الأفضل يكون في وقت الشفاء والتكيف لأن الفراق مرة صعب.